Pues nganüy xowayey montaj laag masojel olonoc clás dejel nganüy este asuijquiw pur narix owix este mijel niwew o mastung langome antes que nipilan asoj najael mijel najnej mimiq nganüy soel cuch montajtaj o más natang ombas montaj ajguieysajaw ese ayacüw mijeliw niwew apiaquiw miongiats maquiej listun nganüy monüx casi laago mmasoijquiw atuquiey nijayats montaj niwew nganüy estechimatajcüwchmawenguejchiw migel niwew nganüy ajawüw olonoc mod atuquiey asuijquiw mastiung se laag masojjiw mimij niwew laago masuijjuiw nganüy ya este niwew olonoc cuejniw este angalüw porque nganüy lüc xowayey acuejniw diferente tipo de jel ajlüc par monüx par monguich par naliw par monxwey par montaj par meáwan perguey pues timüch ndoroj timüxh ndoroj porque nipilan almejor lango magust perguiel guichey najnej ajguiel ocuej nicorts jel mit montaxuwey este tuan mix niwew neáwanguey ajguiey nganüy timüxh este timüx ndoroj ngo meisoel ningüy xowayey lugar tuan timüx timüx ndoroj neáwanguiey.